Për me majt peshkun n’frigorifer para se mu prish dallon shumë prej peshkut t’gjalle edhe peshkut t’gatum. Peshku i gjallë munet me nejt për ni kohë shumë t’shkurt n’frigorifer, 1 deri n’2 ditë edhe masanej duhet me u gatu ose me hi n’friz krejt për me u ngri përndryshe helmohesh. Po peshku i gatum ose do sene tjera t’detit munen me nejt 3 deri 4 ditë n’frigorifer po munen me kon prap bakterial.